المكونات الرئيسية ديال الطوموبيل هو الموتور و كاينين الفرانات وكاين الصالون ديال الطموبيل كاين الكادر ديال الطموبيل كاين الكوفر ديال الطوموبيل كاينين الروايض كاينين لزاكسيسوار كاينين الشراجم كاينين البيبان